Raha izany no mitranga an <hesitation> dia <hesitation> efa fantatro aloha izany fa ny ankabeazin’ny olombelona dia ho rendrika fa vitsivitsy sisa no tafavoaka velona amin’io. Misy ireo izay <hesitation> any <hesitation> any an’habakabaka any an, dia ireny <noise> moa izany tsy tratran’ilay olana fa tafavoaka tamin’ilay izy. Ny fodian’izareo izao <hesitation> amin’izay fotoana izay mety mbola baraingo. Ny sasany kosa raha mbola eny ambonin’ny sambo dia mijanona eny ry zareo dia miezaka manao izay hivelomany eny ambonin’ny sambo eny. Ny zavamananaina rehetra ankoatra ny olombelona an, ny biby izay ataontsika sakafo sy ny zavamaniry raha toa ka rendrika ao koa an dia <hesitation> sarotsarotra aloha ny mety ahatafavoahan’ny olombelona amin’izay loza izay. Satria dia tsy maintsy hivelona amin’ny fihinanana hazan-drano izany ny olombelona aloha. Mety ho maro no <hesitation> ny aretina ho aterak’izay tsy fihinanana afa-tsy hazan-drano izay.